<noise> nde laatoto pat nde glass, shaagooji pat laatoto di glass, date pat de glass, wala to ndiyam tokkata nasta sam